निस्वार्थ हुई के काम कर दो एक अच्छे और सच्चे आदर्श है। लेकिन इसे पूरी तरह से समझने के लिये हमें मानव मनोविज्ञानिक। और बिहर के विभिन्न पहलुओं पर विचार कर वह चाहिये। निस्वार्थ ताको अर्थ ही है। की बिना किसी व्यक्तिगत लाभ या स्वार्थी आप इच्छा के दुसरे अकेला काम कर वह कठिन जरुर है। लेकिन सम्भव सुनाएंगे कई उदाहरण के लोग निस्वार्थ विकी कार्यक्रम लगाता है। ऐसे माता पिता को प्रेम निस्वार्थ प्रेम होता है। मानव सेवा निस्वार्थ होता है संकट के समय मदद जो होत बा निस्वार्थ होता है। और यह के पीछे की जब प्रेरणा कहता है इसे की करुणा और सहानुभूति के मारे लोग योग करते हैं। आध्यात्मिक विश्वास होता क्योंकि उनके अंदर बे कर लेते हैं। समाज के प्रति जिम्मेदारी बांके मायालो करत है। और आत्मिक संतोष के बारे लोग जो सब करते हैं। निस्वार्थ होकर काम कर व काटा धोबी सकता है लेकिन यह पूरी तरह से असंभव तो नहीं है। इसमें एक संतुलन बनाने की आवश्यकता हो तो जहां व्यक्ति दुसरों की भलाई के लिए कार्य करें। और साथ ही आत्मिक संतोष भी प्राप्त करें।